احسن وأفضل نصيحة تلقيتوها هي بامتحان البكلوريا ، أبوي قلي اش ما تعمل لنفسك ، اذا تدرس لنفسك واذا ما تدرس لنفسك، ما غاح اقلك أدرس ولا غاح اضغط عليك ، انت حاول تحرك نفسك بنفسك